Ilangi zinona zimanya intiswei, itifi, pinki, zambalau, blu bahali ni langi inona naikunda sana naikunda nkani nyeli apinki, kijani nitiswei zizo langi zinona zi nazikunda nisha ndana zwala napela nkakunda sana maana zikala nyengo langi yako yatulia kuliko langi zinyina nantawapita paa ilangi katulia na ntauli kukwe yakuti wiya aflali